Okpin nyen-ne ekpin na ntem nne, de-e ekpin eja ejoi kong. Kǝn okpin-ekpin na ntem nne, yi-gi a-foba. Kǝn okpin-ekpin, yi-gi obana-ne. Kǝn okpin ekpin, ka kak nne ka mbinghe kǝn okpin-ekpin, de-e ejum nne eem <hesitation> ejoi egum eja. Oyen ntem nne ari ka onyuk, joi na aye, ntem aki ruri-o, joi na aye. Ntem aki fon onyuk, chong kpitri kpitri na ye, yi-gi onyuk ambi-afo ka biji ebhe, torye se egum nji Obasi na akare, Obasi na a-tabe, de-e atabe aji. Eka joi nji ntem a-joi ka onyue, o-chibe oyoha. Eki-joi mbi-tat, o-chibe chak mba-njim o-sakgha a-ming, o-chibe ocho-ra nga, nne a-yor akpo yok, eji oki kpo kori-ye-o, chang. De-e ebam-nji-eba-na ka ngun, ekǝn kpe enne ne nong o-kǝnne biji ebha, kǝn ntem ne nong o-kǝnni n-do. Kare okot a-mbi afo, kare ejik nji e-do mba ntem nne. Ka biri ntem nne se nyor asi-ma. Ka-biri ntem se, efo nji nyi okak we o-yim okak an-ji afo eji-n-ji se-orle ayi an-ji-o chang. Nse orie abhe ka ngun a-bha kpor ka echi ejit-re. A kǝn a-junghe a-cabi-ye ca echi, a fork a-yung a me a-yim-mi-ye eyim, aka tame nchot kpe nong a-tom ane aba tobe ye atai, ye ari-ori afo na-nong ntem nne kǝn a kǝn-na echoi ntm-ne na nong ka Etung, o-bu okpi okot na nte erig ejum efam na ne, we tonghe okot am-bi afo-a-non okpi jen-jen-o, kai, okim eyim o-kai, ofonne jen-o, kai. Kai, kai oyeba-mbinghe ka kai onyuk. Kǝn afifiong foni ye ochi, se ntem-ome, ka wua n-do. Ka erang m-ba efam na-me. We bhiri Obasi o-ba, ye na akare, ye na atabe, de-e ehbiri-ye. De-e ekari ye ekub fe-feb ka ye na ari oso wo.